देखो सा हुकम एक मानक वास्ता यात्रा भी पोषक तत्व जरूरी हुआ है वा हुआ है प्रोटीन, फैट्स। वा गुड फैट्स कोई और भी हुआ तो आना री वास्ता हमारा यहां प्रोटीन लेवना वास्ता दाल जिम्म सका है क्योंकि दाल में हल्लो प्रोटीन हुआ है। और अगर अपना जरूरी फैट्स चाहवो हूं तो आप री वास्ता घी एक बहुत बढ़िया चीज है।